اکټوپوس یو بحری ژوي دي چی هډوکي نلري اته پښې لري او همدارنګه اکټوپوس دیو څخه ترپنځه کاله ژوند کوي او اکټوپوس خپل د دفاع لپاره یو رکم توره ماده په اوبو کي شیندي چی خپل ځان پکښي پټ کړی اوځان په امان کي وساتي